दाया कह के हमिन के के करो मद्दत कहिले चाहे के करो सहयोग कहिले अवसानका के दाया कहये जैसेकी हामी के कनोभिको भिखार मे रास्ता पेरामे बैठल रहिए भुखे प्यासे उ सब से हामी के कौनो नाता नैखे लेकिन हामी के तखुनी मनमे कथी होए एकारा कुछो देदेम त पेट भरि कि औसानका के दाया कहैए औसन के दाया व्यवहारमा दाया हामी के कौनो चिज सहयोग कके हो गेल चाहिँ मद्दत कर्के होगे ओकरा दाया कहैसी माया कहेवाला त हामी के व्यवहार मे देखाइए। जैसेकी अपन बाप मतारी के माया करैसी औसने हामी के भाइ बहिन के माया करैसी औसने हामी के सरसँग तिया माया करैसी औसने हमिन के अपन कर कुटुम मे माया करैसी ऊ सब कथिबा हमिङके माया दया माया के औसांख्य औसांख्य देखिने लगाइए चाहे लौकैय दाया कहेके कैसनका कहिले हमके के करो सहयोग करैसी चाहे मद्दत करैसी उ चिज के दाया कहैसी उही चिज कैलासे हमर इच्छा मे कथि बाकी दाया ओकरा हामी के मानसि जैसे कौनो दुखी दुखिया हामी के हामी के आदमी के कोनो सहयोग करदेली मद्दत करदेली उ हम ओक्रा लागि कति कैली दाया कैली यी चिज के हम दाया मानेसी या दाया कहेसी ।